أول شي، تأكد أن الواي فاي شغال، وتفحصأن الشبكة مو مقطوعة. بعدين، جرب إعاده تشغيل الراوتر. إذا ما نفع، اشبك كابل الشبكة مباشرة باللابتوب. وإذا ما صار شي، إتصل بمزود الخدمه عشان تشوف إذا في عطل في المنطقة. <noise>